الشخصية التاريخية الي اني كلش اعجبت بيها و كلس اشعر انو اني ملهمة بيه هو انشتاين لأن اشوفه انو هو شخصية كلش مهمة الي اثرت على العالم و الي غيرت من مجرى كون العالم.